Alura tüti e dui al an le cuat gambe, a sun dë cuadrupedi, al an le cuat gambe tüti e dui, ma ël caval al a la tinta ünìa o comuncue al a dë dë dizuma dë sfumadüre d'la bura ën puchetin pi omogenee, ënvece föisa la zebra al e strià e al e a lo stato brado, la zebra a s'tröva ën Africa e lo stato brado e bin ch'a va